Fomba fiasa ty stylo: alà sarony iny, bakeo tagna raha iny, tagna amin'ny tagna havia, na tanan-kavana, la soraty amy taratasy amizay.